Kanreang tu rioloa, punna pa'buntingang intu <hesitation> iya tokji injo nu ku hoja injo kodong, <hesitation> anu <hesitation> dumpi eja, injo nu pappadayya ku utte piring injo, bou <hesitation> tanning pa polea, punna anre injo di pakbuntingang a, <hesitation> ku hoja mento i, kukua ntere i nakke taha ku, angngura ku kua pakinjo, injo dumpi ejayya, nu harus toppa injo riek injo ri pa'buntingang a, ku kua ngura <hesitation> tala anjari pakbuntingang punna anre dumpi eja, iyaminjo na sanna na ngai taua, apalagi nakke iya ku ku ngai mento i, angura kukua biasa punna <hesitation> bakju mi taua dumpi eja nu-nu lohe mento' intu na haju, <hesitation> nu ku uttea injo ku anu injo ku utte, akbaju <hesitation> riek ku utte golla eja na, injo golla ejayya injo ruang allo sebelung akbaju ki dumpi eja, na koro-koro memangi i, na paka cakbu-cakbu mintong i, <hesitation> nampai mi injo ruang allo sebelung pa'buntingang a injo, jadi koro-koro memang mi, <hesitation> maing injo mukoang na mae, <hesitation> riek ku utte injo di sareangi i, <hesitation> berasa injo nu ngura injo nu maeng di pabere, di campurrang injo naung injo-njo <hesitation> dumpi ejayya, maing injo kuutte injo na garu minjo naung, biasa ruang baskong bakka na anu na garu, tapi punna sikali na sanggara mi i, ta sampulo pammaja na pake. Punna akjijiri ngasek minjo ku utte pammaja a, <hesitation> intu-ntu mae tutuayya intu amange ngasek mi assekre, assanggara, tapi ku uttea injo anre barukne assanggara dumpi eja, gassing bahine ngasek, tapi punna sanggara mi i, injo ta ruang baskonga nu si jang ji na pakmaing tapi punna jene' mi, akbetta-bettaing maki lampa ngale, ku ngura kukua pakinjo, <hesitation> hambang-hambang na nu nyamang mento injo dumpi ejayya, ka punna hampe injo dinging mi i, ou kodong anre mo intu pole anghojaie, <hesitation> angnganu pi isse <hesitation> allo pa'buntingang na pi taua injo na di kanre i.